Lu dubbiu è na condizioni mentali unni la nostra menti resta davanti a dui o chiù possibilità contradittori e ca nun semu sicuri d’iddi. Quannu na pirsuna havi un dubbiu, spissu addumanna a n’àutra pirsuna un cunsigghiu e l’àutra pirsuna cerca di dari lu megghiu cunsigghiu chi po dari, sempri in basi a lu propiu sapiri.